Lu silenziu è na parti mpurtanti di lu discursu o ni la cumunicazioni in generali. Lu silenziu permetti di dari tempu pi capiri zoccu si sta dicennu e permetti a la autra pirsuna, rispettu a cu’ sta parrannu, di jiri appressu a lu discursu senza perdiri lu filu. Ni la risposta, lu silenziu ajuta a pinsari e organizzari megghiu zoccu si voli diri.